Folo raiky amby ndraiky, karàha tsy fahafenoan̈a zen̈y izy amy nakà ia, fôtiny misy isa raiky ambin̈y in̈y zen̈y, anaty jerinakà vônaloan̈y zen̈y isa tsy de man̈amarika raha feky izy io amy nakà.